Bu wusa jangandi chika ku bu cheu a jor di ti yoko yi miri. yoko yitina yitengyi a jor dwi yi dalili wono wono no cegu cei kin no rigna nor chuata kenej no bu miringi jeg gapur wa nor chuota min pina kenen pwalar pinai kaga yi yan tenmani a yiti chongo yei iya ningi amiringi ken du chongo yei no chwatangyi no yagu kenuw alan dufu kwapsir nibi yo ko kwabsir wuni. yokoh yitoh no benga nor an chuatugu kenen kwapsir kun- nibiyo. kun nibiyo noba de noba nyi per winon mo ma ya yir ko nera kwap ton yi yan matugu nye toh yoh bui goroyo bna per ya yir ningi ma pongo matiyo ma ta laki yi wunongo iya ir ti yisomai bur sekokori kwimyirwa a juku yi jogu wurau. jogu wurei kuma titu ner wor La wu- youw titi yoh jeri yoh dini duk irrti kasgu bonu ten you toh ko kma tar laki dwi to tu daga gorou puwei yi twiyongo yi min yoh inchegu ko yi tikin neh yoh laki dina duk yi wunon go ya lummmo wi soma, ya yir ti yi somai yiboi ningoi or kakari itonoh ko iningwai koki sai laki dina kuma i yanu wai po bu wei cinkafa yi yandu wai yi muwatano daga pnu yi jogu wu rau yi piri gomasiya yi pi Ligame yipi tacha yipiyonga irin tum tum. don yi gwasgu melmau don yoh ner wiya tun wungi yiru yiso ma min ner wuya yi melma iya kasi nah ba yimin yoh iri ti ner kin tukuri. toh ner wu yo ya tu pu ningi toh yi wunongo yisombu toh yiri toh nyinow wu yidewow. Wu yoko yitengi wan woh yi tiw miri ka mandi sai lakidoh am man maje gapre yi dimma ma maje gapre dalili domin yoh lakidi kamani yo mwa a mammna to ma tabu lakko majewe cha maya wurai yati mapu ningi wurou matubak tu kakamo jukumnai twi jogu wuraw toh in sengu nuya bu pna yale jogu wurai wa pna yo le ningu lummo wa ba watan ga buri bata laki pinai war rop totu yikiyir yiwei amiringi <hesitation> koci yi lmiri danhaka yoh a bagrabu yi wunongo yi som pna wa ya neru yisoma min sinsdisai bi tubok nyonyo kullum ma kinguwai a somma gulai yi chweyo yakigi don ye ba nuya melma basengi ya iri ye bou ba kasa yi dim bir yoh a gulei wei guran yir tum tum yiri min bim biiei, yirimin decheru yiru min pokrum mua mua toh gulani to gulan swa wai iyandi yi kacanga soru po. Yininga wuren tunm tume don ner ba char dwi yew ba wahala toh amma yoko yitoh bwei nobu pna wunongo puna ya lei whi wahala kama che kin ma'amna ma jor wurai don ma kinga ma tiyo amiringi ma nuwei ba kwa, manu po kin af dan siyasa dikingi yi dimre bawai ba nyinguwei twi nyindi bwigi yi wunongo yi soma yi ya won akatuna twi yi somai no jukuyiro bur laki. yoko tina a gwei dina kan ⁪yiyamnuei kwatma bu diyo a jo kanga bukuni acirin acirin in puyiyon punou tum tum bu yoko jokonga wurai wai tokoyintina yi lakidi a joh a yikongo punou yo yitina a lan kwotwamba kusan kuno kunon a guei dina pina yoko yitoh bukukuwa yi miri puna sarki swaringi alan swaringi acirin kun ni toh maning pu du in chegu koh useni kolma yi watanga buri. Yi yana yi ta laki yiri warrop yi ninga ti dayai.